يعني هيكي سؤال كتير صعب انه المقارنة بين الهدايا والفلوس بس <hesitation> انا بفضل انه الهدايا لان الهدايا بتعكس انه كل واحد شنو بيحس او ان كل واحد بيطلع ابداع من جواته في انه يختار لك هدية تناسبك هكي بنشوف المشاعر اللي جوة كل واحد وانه كيف طلعها في صورة <hesitation> هدية.